विद्युत उपकरण लगत से चालबा हाला उपकरण। जसा टीवी लाइट से चाले। कपड़ा धोबा की मशीन। कूलर गर्मी में चलावा ठंडो पाणी करवा काने फ्रिज। ओर चीजा धर दा उमै। उजाला काने लट्टू। हीटर पे जसा रोटी बणा ला। गरम पानी कर ला।